हमरो देशमाइ सामान्यतया नयाँ कारको मूल्य चाही तीस लाख भन्दा माथिनै हुन्छ। क्याकी हमरा या इम्पोर्ट ट्याक्स दुइ सय, तीन सय पर्सैण्ट लाग्या हुन्छ। जैले गद्दा एक हाम्रो मित्ररास्ट्र भारतमाइ पाँच लाख माइ पाइन्या गाडीलै कारलै नेपालमा पुगुन्ज्या बिष लाख पच्चीस लाख होइबटि हुन्छ, अनि प्रयोग गरियाका गाडीको मूल्यलै औरका तुलनात्मक हिसाबमा और देशका तुलनात्मक हिसाबमा महँगो छ। एक त चड्या मान्सुलै काम छन्, अनि लि सक्द्या क्षमता भया मान्सु लै कम छन्। तैले गद्दा चाही गाडीको प्रयोग गर्यापाछाको मुल्य लै बढी पाइन्छ। तर ऐलका बिषयमाइ चाही अलिकति यो बिद्धुतिया गाडी आइबटि चाहि मान्सुहरुले गाडी चड्या क्षमता आट बडी गर्याछन। जैमाइ चाही सामान्य बिद्धुतीय चार्जरले गाडी राम्रो चल्या, राम्रो पावर दिन्या, निकरि चल्या भया कारणले गर्दा चाही ऐल मान्सु चाही खर्च पनि कम हुन्या, अनि बिजुलीको बिल पनि कम औन्या, पेट्रोल को पैसा बच्द्या, अनि एक सुरक्षित साधान भया कारणले चाहि ऐलचाहि गाडीको माग बड्या छ। सायाद अब येले गर्दा चाही अलिकति गाडीको प्रगोग गरियो कारको मूल्य सस्तो होइबति चाही सामान्य मान्सलेलै गाडी चडिसकुन्छकि भुण्या आश गरि चाहि सकिन्छ।